क्रिकेट। फुटबॉल। हॉकी। बास्केटबॉल। गुल्ली डंडा। कबड्डी। राघवी। खो खो। टेनिस। बैडमिंटन। स्क्वैश। गोल्फ। एथलेटिक। शतरंज। चेस। कार्ड गेम। वीडियो गेम। मार्शल आर्ट। ओलंपिक खेल। पैरालंपिक खेल।